لا افضل المطعم طبعا لاني بحب الاكل اللي بتعمله المطاعم هو دا بيمثل بالنسبالي فرصة اكبر بكتير ان انا اجرب حجات كتير واكلات كتير من مطابخ مختلفة في كل حته فالعالم يعني والطبخ متعب برضو الصراحة مع ان الطبخ الطبخ فيه متعة بس هو متعب يعني انا اكل من بره من مطعم احسن بكتير